ویتنام کا ویدر فل مست اور ڈائیورس ہے۔ کنٹری لانگ اور نیرو ہے، تو نورتھ اور ساؤتھ کا کلائمٹ الگ الگ رہتا۔ نورتھ <hesitation> ویتنام میں ونٹر تھوڑا کول رہتا، دسمبر سے فیبروری۔ جاکٹس اور وولنز فل ریڈی رکھنا پڑتا اپنے کوں۔ اور سمر میں گرمی اور ہمیڈیٹی زیادہ رہتی۔ مانسون کا سیزن بھی الگ، جون سے اگست تک ہیوی رین ہوتی۔ تھوڑی فلڈنگ کا سین رہتا۔ ساؤتھ ویتنام میں ہو چی من سٹی موسٹ ٹروپیکل اور وارم رہتا۔ ڈرائی اور ویٹ سیزن کا کمبینیشن رہتا۔ ٹیمپریچر اکدم کمفورٹیبل یا کبھی سٹیکی فیل ہوتا۔ میکونگ ڈیلٹا اور کوسٹل ایریاز میں ہمیڈیٹی اور رین فال ایڈونچر رہتا۔ اور ریورز اور گرینریز کا ویو مست دیکھتا، اکدم۔ اور اس کے ساتھ میں ویدر کا امپیکٹ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اکدم ایڈونچر اور سینک کومبو دیتا۔ ویتنام کا ویدر فل ٹروپیکل، لش اور لائیولی وائب دیتا۔ اکدم ایڈونچر اور سینک کومبو دیتا۔